Nifurie vandu vaghire tabia njicha ya mfura Mrungu na ifo fuye ikafufurani. Funarera na vindo vya Mungu wala funa dahana fuviani, nikuthaidia ena shida nikuthaidiane na ena raha maana ipho ipho ni binadamu voshe fuvikiwe ne ruva